Kwbangma mal mata rok niji no kwthwui hai khe funugwui mano. Virginia opossum hai kaisa mal matarok o kaam ni bagwui belai no sera. Bohrok no kebo chopropna fai khe achomsa kwthwui hai khe tongwui mano o mal mata rok. Jora kwbangma ni bagwui kwthwui hai khe tongma bagwui chopropnai mal mata ulo thangwui pai o. Ahai khe no borok niji no banchi rwio. Kwbangma chopropnai mal mata rok kwthwui manwui no chaya. Tei aboni bagwui kwthwui hai khe funugwui manai mal mata rok yogwui thango. Phiaba abo hai mal mata ni phaan jorao kaam khlaio jorao kaam khlaiya.